Ndreto aby ñy karazany ñy tsakom-bazaha noho ñy matetiky ampiasà ñ'azy: -Misy <shushes> ñy tsako mamy. ampiasà aminy ñy fanafody noho ñy famboara gilasy. -Misy ñy tsako maiky, ampiasà aminy ñy indostoria no amea ñy biby. <shushes> -Misy koa ñy popcorna.